والله اذا تبي تبتدي في الاكل الصحي يعني انا ارشحلك انه تاكل سلطة وفواكه يعني قبل كل وجبة حق يصير يعني الموضوع سهل وانه يعني <hesitation> يعني دايما تحط يعني اذا في شي مو صحي تحبه استبدله بشي غير صحي ويفضل يكون كل الاكل يعني متسوي في البيت